Maro aloha ny anjara asañy fanjakaña amy fifehezañy ny fitondran-teña. Fa ny teña hitako zañy: ny fanjakaña zañy da mifehy izy io, mañara-maso, miaro ny vahoakiñy no amy na amy soa io no amy raha ratsy. Da zay.